Tum a wͻdze tu na tum a wͻdze yew dze, mebɛfa tum a wͻdze yew osiandɛ sɛ mutum yew a, ͻno mobotum dze moho esie nyimpa beberee na meehu dza nyimpa yɛ no wͻ nsumae mu, dza nyimpa yɛ no wͻ nsumae mu dze tsia no ho, dza nyimpa yɛ no wͻ nsumae dze tsia hͻn a wͻbɛn no nna dza nyimpa yɛ no nsumae mu dze tsia afofor nyinara. Sɛ mowͻ dɛm tum a ͻboa ma me yew a, mobotum dze moho esie na m'ada dɛm ndzɛmba yi nyinara nsew.